אֶלְכֻּל יְחָאוֶול יְדְכְּל לוּגָ'ה גְ'דִידָה פִּי חְיַאתוּ אֶלְיוֹמִיָּה בִּטְרוּק בְּסִיטָה, בְּחָאל יִשְׁמַע מוּסִיקָּא וְלָא בּוּדְקַאסְטַאת פִּי הָאדֶ לְלוּגָ'ה, וְיִתְפָּרְג' פִּי אֶלְאַפְלַאם מַע אֶתְתַּרְגֶ'מָה וְלָא יְדִיר חְוָארָאת סְעָ'אר מַע אֶלְנָאס כַּיְהְדְרוּ בִּיהָ, אֶלְמוּהִם הֻוָּא אֶלְאִסְתִמְרָארִיָּה חַתָּא אִלָּא כָּאנֶת עַ'יר שִׁי דְּקָאיִק פִּי אֶנְהָאר רָאהָא כַּתְדִיר פֶרְק כְּבִּיר.